والله الزراعة الداخلية لازم على الأقل يكون فيه ضوء لان الليت جزء مهم من النبات. إذا ما كان من الشمس بيكون من الليت داخلي.